Täämbädsel pääväl om lehmäpiimäle iks väega erinevit variante kõrvalõ tulnuq. Näütüses ku sa olõt vegan, sis sa saat juvvaq kaarapiimä, riisipiimä vai sojapiimä näütüses.